Nun avennu granni canuscenza di li cosi duci di autri parti di lu munnu, lu me’ cunsigghiu e pi li dolci di la me’ Sicilia. Di certu, si nun l’aviti fattu, aviti a tastari li cannola oppuru la cassata. Si trovanu ormai tuttu l’annu, ma prima si truvavanu sulu quannu c’era la ricotta frisca. Poi ntra l’autri cosi duci di pruvari c’è la frutta marturana, o pasta riali, chi si fa supratuttu pi la festa di morti a Palermu. Oppuru, ancora, vi cunsigghiu di manciari li viscotta fatti cu la pasta di mennula.